देखो सा हुकूम अडी बात हवा के मनक सब्जेया ना ग्रीन सब्जेया अपने शांते वास्ता गणी हवा एना सब्जेया रो ग्रिल अपना गर ने कर नो चवा। आना ग्रिल मसीन ना बचाव ड्यूरिंग राखा नो हवा एना ग्रिल मसीन नु जायदा आग लाग ना रो केटरो हवा।